Na enaan u/legheri bo mi ka dighujugh aam raar di ikpe anaan, lo inighe but oye asighe bo enaan ku ra diemom ghom r'alegheri bo ku asighe bo olegheri iyaar enaan ku radighi nom bo ra dighi ni ima, ima ima i/baghami re/tol ku tutu esi epe eekuna pho.